د پيشوګانو په هکله اکثره وخت د خلکو غلط فهم دا ده چې دوی نشي کولای چې ټولنيزې شي يعنې اهلي شکل باندې په داسې حال کې چې دوی اصلي روزنې ته اړتیا نلري په حقيقت کې دوی کولای سي اکثره چلند زده کي او کولای سي څې هغه خوراکي څې مناسب نه دي وې نه خوري.